لوكان ن- نعرف روحي راح ناكل غير جوج ماكلات ناكل التمر واللبن، ندورها غي تمر ولبن، اللبن يروي العطش ويشبع والتمر ثاني شابة خيرات تمر، اخويا قال لك ت- تحيا تمرة تحيا تمرة وتحية وتحيا دقلة نور، تمرة دقلة نور العطرة، يا ولدي هذي هيا تمر مليح ينفع في مواد الغذائية الجيدة.